Argentina madaniyati tango raqsi, kovboy ananalari va futbolga bo'lgan ishtiyoqi bilan dunyoga juda yaxshi tanilgan. Shu qatorda argentinalik oshxona masalan, gril go'shti ham eng mashxur taomlardan biri hisoblanadi va har yili ko'plab odamlar tomonidan iste'mol qilinadi va qiziqish bildiriladi.